Moni moni moni ini toma magurinai bogitaiani toma moni tu tanobara barauna ma gena namo ma gena lakava gena namo lekenai tu vevaga kava namori eveini eduru namori eveini vanugai botanuni maiga mamina asi bogabi gitakauani senagi goi wans citi nuganai botanuni neganai dagara mabarana mai garo burena gaburenai moni gesi vau goi bogani namoni moni gesi goi botanu namoni moni bekirani dagara bovoini moni bekirani dagara bova gorani dagara mabarana moni gesi vau goi bo veini ini gita nanu ta niuni kavana toma moni ma mogesina moni gena namo gita gera tanobara gena tanu gena mareva na etore lologotoni senagi ma gena lakava maki nega tari Moni urariai mase egorani moni uranai tanu maguri erakavani vegarago evedabuni vetari kaka magurina erakavani ta lemani ta gabi toreni ta vevagi masemaseni nega tari tave tavini maino etaviani ena lakava tu moga au geregagu ai tu bakirani mai moni barauna maiga tu au gegu kiragi kiragi dagarana guba vere tamara barau tanobarai ta asi barau moni tu barau moni bekirani dagara bova gorani vaga ilailanai ini toma magurina goi aigesina ma gemu ma gamu senagi kara ta nova goraia botoni neganai asi begorani. Toma egorani mai gaukara tarimari geriai maki bogitaiani goi boeagoni intaviu boeagoni goi gemu kwalifikeishins mogeri goi ma namomu ma gebimu senagi deika ma monina erakatoani neganai goitu asi aumu ai boeagoni begabimuni said ai be toremuni moni tarimana bema goritogaiani ini toma kavana ita gera mai vegorikau tarimari muri na taraga deba debani mai ileksin taimiri eragasini tarima namori namori erugani gita gera tanu bene namo gana senagi maigeri lakava eagomani moni baegeri ema wawa togani tarimarima ema voirini goi gemu maoro evoiani au gegu maoro evoiani lakavana asi ta gitaiani gita tu mo ini toma verere na ta gitaiani ini toma iakunai mo tae akuni ini toma vererenai ta verereni o gita goira laganina asi ta tugamagiani moni gena namo gena rakava moga bena eagoni gema gofarani bena eagoni tri mants mo eleksin ekorini bena egonogoini bena goi gemu libai au gegu libai. Eagoni geri numa baranai getanuni bena goi getugarekwamuni next eleksin ma eagomanini vau goi uramuna ma eraga genogoini sena goi asi tavetugamanini asi maki taribani gema gofarani mo evini maranarato be tagabini tagabini mogo gena lakava asi ta tugamagiani moga murinai vau mamina tagabiani be dei gena dika